<hesitation> karazagna loza voajanahary zao ai, ah misy zao o: <hesitation> cyclone, de tondra-drano regny, tsunami, volcan a, <hesitation> fiakaran'hafanagna, de <hesitation> tornade, de hain-tany koa.